Ríí arós o̱ arúu̱ xú itha xa̱bu̱ rá, na̱a̱ꞌ- naꞌphi- mixtikhu inii má náa̱ ginitsu rí naꞌphi̱ náa̱ mólí numuu rí naꞌni ndaskui̱i̱ꞌ jma̱a nagi̱ndawooꞌ, ríꞌkhui̱ rí nuxna xa̱bu̱. Mangaa má najmúu̱ rá náa̱ naꞌphi̱ jma̱a xndú, a̱a̱nꞌ tikhuun rá naꞌphi̱ jma̱a xndú niꞌga̱a̱, tikhuun má naꞌphi̱ jma̱a xndú rí nagu̱ma méjúúnꞌ xkua̱ꞌnii a̱a̱nꞌ jma̱a nagu̱ꞌ rí xndú. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má mangaa najmúu̱ naꞌphi ríí, naꞌphi jma̱a yaja a̱a̱nꞌ ríꞌkhui̱ nda̱yo̱o̱ ikhúún ríí najmúu̱ rí arúu̱. Xúnii ini̱ méjáa̱nꞌ rá, nuuꞌ tikhuun má naꞌga̱a̱ ú ini̱, tikhuun má nuni̱ méjáánꞌ gúwánꞌ mangaa, ngaa̱ xúꞌkhu̱ má ixnambiꞌjíi̱, gúwánꞌ arúu̱ má ixnambiꞌjíi̱ mangaa, nga̱a̱ꞌ xúkhu̱ má rígá mangaa ríí nuni̱ méjáa̱nꞌ tikhuun náa̱ ríí naaꞌ- nuni̱- méjáa̱nꞌ rí nutháa̱n arúu̱ miꞌxá o̱ arúu̱ maŋa̱ꞌ. Ríꞌkhui̱ nda̱yo̱o̱ ikhúún rí nuni̱ méjáánꞌ xa̱bu̱ náa̱ rí naꞌphi rí arúu̱ khui̱.